Kan khayyaroni ti bashil akil tinen ba baʼish beyya le muddit hayati, bakhtar lahamal hut wa al khudrawat. Al khudrawat bizidanni aafe, wa lahamal hut bizidni hel le muddit hayati bagdar baʼish beyya gide ma bahtaj le shuqul aakhar, amma kan shil shuqul akhar balam humma dol attinen dol da walla bafgud alhel wal.